बार्य दारजाचं वस्तु खाऊपाचं। जाता तितली पळे भाजी, थळावे खानं खाऊपाचं। एकदात खाऊन मेवता तसला पकिता हाडून खाऊपाची बंद करपाची।